<noise> bueno naxwiyná bida, xnená por ejemplo ti minngol or lëꞌ minngol siala uyula xkitslyu, uyula nap ukëla xidziꞌn ukëlá, siala minn knu dele uyët, per ti minndoꞌ abeses nlas nlas or lëꞌ minndoꞌ c̲h̲ët porke gac̲h̲a tsu minndoꞌ xibida minndoꞌ gac̲h̲a gwiy minndoꞌ gan xkuꞌn iban minndoꞌ xkuꞌn tsu minndoꞌ xkitslyu minndoꞌ, <noise> xkuꞌn ikë minndoꞌ dziꞌn xkuꞌn, saꞌndga lëꞌma por ejemplo naꞌ ti parte naꞌ xnená këdná këdná dziꞌn ber lëꞌná yu c̲h̲unn luchar këná c̲h̲unn- ná xchepná gan, lëꞌná sia adelante, par dzekna këná dziꞌn këná kibná guꞌn guꞌn gowná, xkakga nak ti minndoꞌ, ti minndoꞌ win diꞌltsa bekwaꞌn c̲h̲a ba xiab gilgut nap lëꞌ minndoꞌ c̲h̲ët minndoꞌ gac̲h̲a iban minndoꞌ tsu minndoꞌ xkitslyu, saꞌnda ti minndol dele uyëtla, siala minngol knu uyula minngol xkitslyu minn, por ejemplo lëꞌma gunnma gunnma wen gunnma balorar xe- xebidama lëꞌma zu lo gitslyu. <noise>